Vineeja e ɗoon ɗuuɗɗum, e woodi vineeja champagne, e woodi vineeja cherry, e woodi vineeja malt, e woodi ɗum distilled wota, e woodi vineeja maaroori, e woodi ɗum red wine, e woodi ɗum white wine, e woodi vineeja balsamic.